बाजारां हांव पैशें विसरलो कितें घेताना। तळ हांव तांकां बोरें बाशें शकतोळो हांव माझो पाकीट हाडपाक विसर्लो म्हण। आनी विचारतलो मागीर योऊन सामान वर्ता म्हण।